Ipëla tëradisiyoŋ, ipëla cosan impeem pëŋal incí ţi senegal ţí. Á injí de pëla bí senegale pimpeŋ pëëmpëŋal uncí káaceep injí de dëëmbáaţ pëëntúkar kooncí káaceep pasëk díwëlin injí dëëmbáaţ pëëŋal kowí uncí díwëlin. Díwëlin jáaţ dëndëmb pëëyandar dí ulef injí uwaw. Mee pëla pimpeŋ pëëŋal ţí tëradisiyoŋ ací káankalëndu. Kalëndu mom mëënjúŋ báajúunkël amëëwëlin, máanjá káande. Uncí mëënjeej ţí búunjúŋar manjakú, bëënjúŋar manjakú bëënjant bí ací <hesitation> bëëlábu wala përe mëëntaw ná mëënkër <hesitation> umënţun kay ací impëla yí mee maŋal yul. Ufúţo kak umënţun máanjá káaŋal ufúţo dí umooní uwaw. <hesitation> impëla iyi mpeŋ pëŋal kak ací usup kanjá kak mëŋal usup káanjá. Cíwun búunjúŋar mëëkay júun umani këënţú mëënkër ní mëënkáajaŋ, ná bëënjëlan uliyëk, ná <hesitation> bënjëlan mëncam. Imënţi cíwun injúŋar iyimpeŋ pëŋal ţí injúŋar tëradisiyoŋ cosan.